ʻO ka hōʻike haʻiʻōlelo i mua o ke anaina nui kekahi o kaʻu mau kālena. ʻO ka hana mua, ʻo ia hoʻi ka hoʻomākaukau pono ʻana i nā mea e hōʻike ʻia ana a me nā mea e haʻiʻōlelo ʻia ana. ʻO ka hana nui ʻelua, ʻo ia hoʻi ka hoʻomākaukau ʻana i ke kanaka. I kāna lawena haʻiʻōlelo. Ke ʻano o kona kū ʻana. Ka nui leo kūpono, a pēlā aku.